<hesitation> Fnaa tawaa Bersiil. Mi meeɗaa yahde ton kaa, jooni non miɗe anndi hono maɓɓe yiɗde balon en e kulleeji fijooji yaafaa. Ɗun woni hono ittugol tiyaatiir en e jimi en. Yimooɓe maɓɓe manaaɓe e aduna oo fu. Ɗum ni woni, ko anndumi e maɓɓe.